كي نلتقي بشخص في حفلة، نحب نبدأ حديث بسيط. نقول له "مرحبا، أنا اسمي كذا، شنو رأيك في الحفلة؟". نحب نتعرف على اهتماماته ونشارك قصصنا. يمكن نكتشف نقاط مشتركة ونتبادل الأرقام. الهدف هو بناء علاقة جديدة وخلق ذكريات ممتعة مع بعض.